Xhepat n’farmerka ose n’pantolla jon për me lon sene mrena. E qëllimi i xhepave shumë t’vogel osht për me majt orën e vogël t’gatë që tash mo nuk përdoret. Po 1873 u kon diçka që e kanë përdorë shumë njerzt edhe ka pas nevojë.